Për pulidé 'na fnestra ëntà felu da tüte due le part prima dë tüt, tüti e dui i veder, sia ëndrinta che fora, ti pìe ün stras, pöi ti pìe ën detergente o cuaicoza ch'a sia spray parei a së sparz zura, pöi ti pase lë stras pian pianot cul bagnà e pöi ti pase ün aute stras sech për favé tüta la resta